Al e adiritüra ubligatori stüdié la matematica, altro che inütil e perché la stüdiuma? Perché tüte le coza ch'a nu circundu i duvuma prima o pöi i divuma mizüreie e duvuma mizüreie anche pa mach ën lë spasi, ma duvuma mizüré anche ël temp, ël temp ch'a pasa